Fomba fitehiriza hañi zañy a- amy raha atao. Atoboky volañy raiky na maromaro añaty boaty mihidy soa. Efa nodiovañao zañy tamin'ny raño mangotraka da avela amin'ny toeraña tsy azon'andra. Da ndraiky ampia siramamy ho fitehiriza da nadraiky koa mañahaky vazaha da asia zelatiny koa da voatahiry soa.